Rɨkɨsa lǝ ǝrɨkǝ wǝǝ ǝ kǝ tɨ ǝ lǝǝmɨ kǝ e ke mɨ yee amba tɛŋ ekini turuŋtu wɨ lo toŋ wɨ lo kuŋ lǝ̈ aya mɨ tɛŋ turuŋtu wɨ lo toŋ wɨ lo kuŋ lǝ̈ wǝǝ be lee ci kǝ́ pɨ láa taa sɩka pɨ ŋ yee pɨŋ fɨ.